کولر د یخې هوا تولیدوونکی ماشین دی. د کولر دننه اوبه یوه بالښت ته رسېږي. هوا د پرست له لارې د اوبو له لمدو بالښتونو تېریږي. دا هوا یخېږي او خونه ته خپرېږي. کولر د هوا جریان زیاتوي. یخې هوا د تودوخې احساس کموي. کولرونه برقي انرژي ته اړتیا لري. د پرله‌پسې کار لپاره باید اوبه ډکې وي